इमेल देखे के भी परकीरिया अलग अलग छे संडे के दिन। रवी बार के दिन छूटी होखे के चलते एको बार इमेल चेक। नहीं करेचे बाकि सोमार से लेके सनिवार के दिन काम होखे। के चलते कभी बार कभी बार कभी बार इमेल चेक करेचे। कभी कभी रात को भी इमेल चेक करेला ज़रूरी पड़ जाथचे। समय के अनुरूप इमेल के चेक करचे एतवार के कोई काम। नहोँ के के चलते एक से दू बार भी इमेल चेक कर देखे। ताकि पिछला जो काम रह गिलबा उकर पूर्ण रूप से पूरा करचे।